Elimu ni ya muhimu sana sana sana sana sana yaanikonezera sana ni kintu ambacho chegeegereka sana kwa sababu, elimu bila elimu muntu akarevaroka na maisha boha. Elimu isikoneyemunse katika kuokorewe ni ijanho nhwanze. Elimu nayomsababisha muntu avaroke <hesitation> yeye no yeye akoweze ko ba okebhobha sosoloka lakini elimu niyamsababisha muntu avaroke ekitanga yeye ni ani, bila elimu sakitanda yani anito, osako valokine elimu ili uweze kutwara maisha yako na mbere nakuweza kuvaroka na mashajagi vako. Elimu neyamsababisha muntu atangera boha na anaravera. Elimu ensababisha muntu asisoroke hatari yene yose ra jijo ili aweze kubharoka na maisha ya kawaida ya sakavanke nilili. Eronara nyokona neyo kwa upande wane.